Ah raha agnaty herignandro a de adiny telo sasany akeo a natokananahy ivezivezena ohatra hoe latsinainy zah mandeha asasakadiny, talata mandeha asasakadiny, larobia mandeha asasakadiny, a lakamisy a mandeha asasakadiny ,a zoma mandeh asasakadiny a sabosy lahady asasakadiny antsasakadiny de asasakadiny zany antokananahy hivezivezena.